ذات مساء، اكتشف رائد فضاء نجمًا جديدًا يلمع بشكل غريب، اقترب منه بجهازه وجد أن له ألوانًا تتغير باستمرار، وأثناء دراسته سمع أصواتا موسيقية قادمة من النجم، أدرك أنه ليس مجرد نجم، بل مصدر طاقة وحياة، فقرر العودة إلى الأرض ليخبر الجميع عن اكتشافه، مؤكدًا أن الكون مليء بالمعجزات اللي تنتظر من يكتشفها.